Sicürament pudei pìé d'meizin-e al a giütà la gent a esi a vivi d'pi, ch'a sia puzitìu sun pa propi sicür ch'a sia propi ël mei perché cuandi ti ses propi vei che deve pìé tante meizin-e secund mi al e pa 'na vita bela, però sicürament a t'giüta a vivi ën 'na manera migliore